Eme manga kaka wae ata donde pande pekang le nenek daku danong tuna. Tuna ho'o gah donde keta dapat eme setiap ngo one wae pasti manga dapat tuna. Tuna ho'o cai one mbaru hia olah pande jadi kuah tuna, pake agu santan nio eme toe goreng kat, goreng kanang nganceng hang kat agu nda'uk agu kole ute eme manga ute. Eme dapat tuna manga kole dapat rogo. Rogo ho'o cama neho keta kepiting, mirip. Hia manga wa mai watu harus kaer lite one watu one pasir kut nganceng dapat rogo ho'o. Eme toe di'a di'a lite kawe'n ite nganceng jepit lime dite le rogo. Eme't poli rogo manga kole udang. Udang ho'o landing gah toe manga donde dapat toe ma do'n hanya ce koe kat. Tapi manga hanya ce koe kat dapat. Eme kut ngance enak ola'n rogo ho'o, campur agu lia, agu wunis, agu laja, pande ulek lite poli hitu tong gah goreng lite na'a agu rogo ho'o. Di'a keta tong eme poli'n gah campur agu wae nio nganceng kole neka do bail wae'n. Rasa'n hitu enak na'a neka hemong na'a agu ci'e agu vecin.